Iō tɨ ina ne kūtúꞌa e tɨꞌn ña taꞌán tɨ te tāꞌan tɨ kini taa i tɨ ne duko kūtúꞌvé e tɨ dukō vií tɨ nā i tákaa é ntáde tāꞌan tɨ vixí ne diō tɨ́ dava tɨ ne kūtúꞌue tɨnatē vá thi stēn kūntée ní taꞌan tɨ í kuéꞌen tɨnantuku tɨ nté jénta chi ká viꞌī tɨ kaitɨ né duko kūtúꞌé dɨ vētsí iō tɨ́ dava tɨ́ né ña cín te tóꞌó tɨntio ña kɨ̄tɨ ne kuéꞌe ña kaāi tɨ́ naɨn ma ne ɨn taꞌvi tañúꞌu n mane ñaꞌa kdé kañāꞌa éne o ñaꞌa dii ntēño kañaé ña ne dāꞌvi ñaꞌa itaé ne kuéꞌe ña kaitɨ́n ne kaí tɨ ne í ña ka vii tɨ ci é ste íi ní tɨ xi té o tɨ ne ñaꞌai ñá kunté inī ña ntíko vií toné vē tsí kañéꞌe ña kaīa í tɨn ñaꞌa í inasui mii a kɨtɨ ne mii tɨ siín tɨ ne aniꞌi káitɨ́ ne o ñaꞌ míꞌī kaitɨ aniꞌ tɨɨn tɨ́ɨn ñaꞌ a o nī tɨꞌɨn lati o nīꞌ tɨɨn láa o ñaꞌni tɨ ká itɨ́ ne ñaꞌa ñáꞌa nantio ñā che í dukoo vii tɨ́ csi éstē kuéꞌe ña ka í tɨ kādā éniꞌi ñáa i tɨ ne davá tɨ ne kunākóo tɨ á ma ne dava tɨ ne dɨ́ kɨvi á ma ne á ta viꞌitū idɨkākidɨ tɨ m ne kane éste na sa kira neéé kɨtɨ sina í ñā í tɨ éste ta kaa ñoō ne á mane mate iñá iō viꞌi ngó ne vētsí te kōꞌo io kiꞌo un mántadu kio kutɨn núu i un taꞌan ko ne. Atá ñan itañoó o tá ñadi uunn tāsá ka fee kóꞌo ñoꞌo o ta sá tuku te o choko la té kañiꞌɨ ña n tá ñañoó ne tá ña kañaió né kañaio ne duntáa dɨ sétsi māte ñáā itɨ uitɨn ne xɨkɨꞌɨn ntukú tɨ éstē ñaꞌa diꞌni kaitɨ ne ura ikakúnku tɨ nɨ atsin ina getu té neikanantuku tɨ ɨ kañi tásu tú́ kaitɨ́ tóꞌo tɨ ne ñāꞌa thá ne ítsin n ña tsi kakuku tɨ ne kani ñaꞌa sá ne íi kuéꞌen ña itá kueꞌe ñā ñaꞌa di iō ña ña ééꞌe ntiosi ká ña i ñaꞌa distiuun de ña ne án iō dɨ un tāꞌví n un taꞌvi túvi o tāꞌvi díi ita ñúꞌu o o puis mate mii tsi íta té ñaꞌatíku minté kuéꞌen ña kaitɨ né kēde kakuꞌun tɨ ne mate ita mii tsí ita ne kāí tɨ ne dukān né kɨtɨ sá ni ñaꞌa ñáꞌa kanantuku tɨ sé nte káꞌande tɨn kakáidɨ udɨ tsí te kuēꞌé ña né kāí tɨ né kane dií nga o dukān ne ntio ña kɨtɨn ne dukā tɨ sá n ūvi dádini nuu tɨɨviꞌini itóꞌó tɨ.